صفر صفر ميتين و سطاش <hesitation> تسعه و ثمانين <hesitation> تلاثميه و واحد وسبعين خمسميه و تلاثه صفر صفر ميتين و سطاش تسعه وتسعين تلاثميه و سته سبعميه و ثمانين